Hathauda ko mukhya udeshya. Kisee vaastu par bal lgane ke lie hoat hay. Taki usee akar diya ja ske. Chatka lgaya ja skel ya Phir nasht kiya ja sake. Yah ek saral lekin atyant upayogee upakaranon mai jo nirmaan marmamat aur any kaaryon mein bahut kam aato hay. Isake kachhoo mukh uddeshy nimlikhit hai. Hathauda ko sabase saamaany upayog nakhun ko lakadeeyaan samagree mein thokane ke lie hoto hay. Yah nirman karya mein aamataur par istemal hoto hay. Dhaatu ya anya saamagree ko akar dena. Hathauda dhaatu ya patthar jaisee saamagree ko aakaar dene ke lie bhi upayog kiyo Javat hay. Jaise ki kaareegari ya nirmaan kaary mein dhatu ko modno, katno. Hathauda ke upyog kisi cheej ko todne ke liye bhi kro javat hay.